Certu se mënd rrohet një gjellë morali pa relixhoni, assolutamenti oh certu, përçë l’etica ë një kund e a relixhoni njatrë, l’etica ka sistirtur sempri pra‘ certu ka ndërruar me qëroin, shurbise çë më para ngë ishën etiche nani jan etiche e viceversa ma ka sistirtur sempri a prescindere… a prescindere dalla religione.